<hesitation> injo nakke rie anungku <hesitation> urangku, rie di kua i i heril rie dikua i illang, rie todo dikua i hendra, <hesitation> injo illang injo umuru na sampulong salapang, injo biasa siguppa <hesitation> siuppa injo punna lampa a anjamai, kah sipanjamanga injo jari punna nganumi injo sica sipacaritangma injo, iyami injo punna lampa njama injo iyaji injo <hesitation> suanga siuppa, jari punna i hendra, <hesitation> punna suanga siuppa, <hesitation> ri anungkupa <hesitation> punna rie tattentuna, misalkan mange punna lampai <hesitation> nganu, <hesitation> injoji hendra <hesitation> sela <hesitation> suanga siuppa punna lampa a nganu <hesitation> nongkrong-nongkrong, na kunjomi njo siuppa injo sianuang to maki injo mage si paccaritang maki, kua apa ntu mange karebannu, <hesitation> kau apa karebannu ntu mae <hesitation> punna i anu i heril punna siuppa a lampapa biasa a mekang, biasa injo punna a rai isse mikang injo na cettka isse kua lampaki mekang ntu mae deh. Jari kunjo to mi injo punna nganumi injo punna <hesitation> siuppama injo ri anua <hesitation> tempat pameng-pamekanganga, kunjo to paki isse sianu, <hesitation> sipaccaritang kua rie mo ntu mae nu uppa juku' <hesitation> anreppa, <hesitation> i anu pole urangku i i herul, biasa injo mai ri balla <hesitation> nginung-nginung kopi nah injo pale anunna <hesitation> passadiangi biskuit mange, iya injo punna la siurang <hesitation> punna la si uppa a.